Tagny Allemagne tagny e nanomboky tamin'ny efatra ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo ny ady lehibe voalohany lafa nisy ny famonoa an'i Archiduc François Fernand. Nipody ho firene iray koa i tamin'ny tao sivifolo sy sivanjato sy arivo taorian'ny firodonan'ny tamboho ao Berlin.